<hesitation> ndiomaana navajitu vutu avwetukimbisi vikwimbi isyule, twatwa vatwe twabedaka <noise> twabedaka sana <noise> viutwilika kusyule <noise> twibede uti <hesitation> kwikyukwa. Ituma mabeaka kusyule <hesitation> beaka lakini ungalole isiku isi avanu avimbile. Valinamamtuka avange mameneja, <hesitation> agavange mabunge sabu jakwimba isyule <noise> lino uve twabelaka akatala <noise> twita, <hesitation> vitova nsiboko, <hesitation> wiba ukilindila mwinyasi, kumbe pala vikukupa uluhara <hesitation> uvitwale isiboko pala pivava, pivava sana eehe! pivava sana vitwale vitwale isiboko isibikile uve wi- isibikiti nnale nnale nnale kweli, vitova vikinoma pamatamilo apo, tutie pamatamilo pamadako, kivava eeh pamadako apo pivava basi <noise> ipya vatovila andivuta vuta basi kilavu ndibea kusyule. <noise> Kutama padebe kubyaka kusyule, lino uwiba nakumadebi kumadeli siko vukuswala unnonu, lino ukutama, ulemwana kwakutama pamadako pivava isiboko syakatovile, wita umwalimu mbona wimile kiki, ndetie <hesitation> vakatuvile kunyumba, vatie nandikwimba kusyule. Yaino akakupe sikuluhara, kukie ndeti ikwisa umwalimu akangi ikwanza ukungesa ukunova, kweli litova lisikoti towa, ipaka ndikwimba isyule, ilipupaka lino limana jashule, mwimbake vana vangu, mwimbake wunonu kabisa kabisa. Najune wondisova wulewule naju ndinavana, wundisova ndikuta ajune avana wangu etukuwawula wulewule, ukata anyiwona unyu mwibage <hesitation> wimbake undimile ndibaji. <noise>